إلا البوغطابل ديالي مباغيش يشعل، أول حاجة خصني نقلب هي واش مشارجي، إلا كان ممشاجيش غدي نبرونشيه حتى يتشارجا، ديك الساعات من بعد غدي نقلب واش بغي يشعل، إلا <hesitation> مزال مباغيش يشعل، غدي نشوف لافيشوغ ديالو واش خاسرة، إلا كانت خاسرة، كخصني نمشي عند المعلم باش نبدلها